Oh leroa nareo m'tanora am'zao k- am'tanora zao ndraiky tsy karaha zahay taloha reny. Tamin'ny andronay nge leroa tam'zany andron'ny fanjanahantany zany io zany na anao matory io karaha tsy Ã l'aise zany, tsy hainao aby e tsy hainao tafihan'olo tsy manjary reny aby zahay androany ty am'torimasonay matsiro ty, tsy hainao aby na misy andoro aby tranonay ty. Nareo tanora am'zao mipetrapetraka to tsy karaha zahay taloha reny fa nareo ndraiky loha um mampalahelo anakay mihitsy.